Alura la camiza, le braie, la maiëtta, la maia, la giaca, ël capèl, le ciause, le midande, le scarpe, le pantufle <hesitation> la ël cutin, la vesta e parei